Kas sul um midägi tüü man johtunuq vai? Vai um sul muido halv tujo? Sa hariligult sääne ei olõq. Ma ei tiiäkiq. Äkki kõnõlõt mullõ ärq, miä sul oll'? Sääne imelik lugu um iks. Ma ei olõq harinuq sinno nägemä, et sa sääne olõt.